Ngueno ndame inka chún refrijeradora di'ó tina ngaché dii cuenta un kada conservar ndame ndame fruta, ndame ujun leche ndamé ujun ndiko kachanré kuu leche nden di'ó leche nduu yaiña chi yeche tini'a, dame kixo queso ndade ni ihá he nduu ya'a iniku conservado ku cuenta ku refrijeradora inña chí iña chí kue ndeña atugu cuenta uña'a función ña'a trabajo nde refrijedor chí kuu conservado chanriun jun ndején kuchi vaxhioni keno kundijino conservado, ndorengu unanko xhinuke ndeñuu kiaña nduname chaka nee ke kuí kuu chinia ndechini keno ha atingui cuenta jun chinravii refrijeradora cuenta na kachi nuu yí iña ndenduku iña'a idendi refrijerador na'í.